Raqamli kamera suratga olish uchun ishlatiladi. Siz kamerani obyektga qaratasiz va tugmasini bosasiz kamera linzasi orqali tasvirni ushlaydi va uni elektron shaklda xotirada saqlaydi. Keyin tasvirni ko'rishingiz kompyuterga o'tkazishingiz yoki chop etishingiz mumkin.